آج کل کے بچے صرف موبائل اور گیمنگ میں بزی رہتے۔ ان لوگوں کو فیزیکل ایکٹیوٹیز کرانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیا ہے بولتا، گیم کو ایک مستی بنانا، زبردستی مت کھلانا۔ گیم کو، ان لوگوں اور آؤٹ ڈور ایکٹیوٹیز کو ایک دم ایکسائٹنگ بنا کے رکھنا۔ کرکٹ کھلانا، فوٹبال کھلانا، سائیکلنگ بتانا ان لوگوں۔ اور اپن بھی اپن خود سے پارٹیسپیٹ کرنا اور اپنا <hesitation> سکرین ٹائم بھی لیمیٹیڈ رکھنا۔ فرینڈز کے ساتھ میں ان لوگ گھومنے کا موقع دینا، ان لوگ کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ پھرنے کا موقع دینا۔ اور ریوارڈ سسٹم رکھنا، بھائی، تو آج کرکٹ کھیل گیا ہے تو تیرے کو چاکلیٹ دیتے بول کے بولنا۔ اور اس کے ساتھ میں گھر میں ڈانسنگ یا میوزک لگا کے ان لوگوں کو نچانا۔ تھوڑا سا بچوں کو ایکٹیوٹیز رکھنا ہے۔ تو ان کے پاس سکرین کو ہٹا کے ریال دنیا میں ان لوگوں کو لانا پڑیں گا۔ پر نہ صرف گیمنگ کے چیمپئن بنے ہوئے رہتے، انہوں نے ریال لائف میں چوہے رہتے۔